باش تحضر الأرز، أول حاجة اغسله شوية تحت الميه باش تتخلص من النشاء. بعدين، في طنجرة، حط الأرز والماء بنسبة اتنين الى واحد (مثلاً كوب أرز مع كوبين ميه). خلي الماء يغلي، ثم غطّ الطنجرة وخفّف النار. خليه يطهى لمدة عشرين دقيقة، وبعدين رشه بشوية ملح أو زبدة حسب الذوق.